أهم اللحظات هي لحظات الحقيقة لي نحس فيها أنني سيء الحظ للغاية هي أنني متمكنتش نعيش شي لحظات مهمة مع الوالد ديالي قبل ميتوفلى